Toh diji daa ziibi matekaŋ i ga ye ka naŋ a ma ka ɲga gwayo boŋ, kaci ni ragga ize no ni ga du, ka tayandi ka tuusu kala a ma boori zaa a ga ziibi kala ni ma di da ni go ga tuusu wala mo ni ma du ni safun kayna fo ka ziiri ragga izo din ga, ka daŋ ka tuusu a ga ka ziiri a ga moso-moso doŋ ifo se doŋ a ma si bagu se. Da ni na daŋ a ga ka tuusu nda ni na ziiri-ziiri nda kala ma kande hari kayna ka say a ga, ka tuusu nda ni di da ni na tuusu nda kala ma di a ma kwaaray ni se tar haikulu kaŋ goono ni gaa hamo ga, ni ga ni ga diya matekul kaŋ no ni ga ba. Baa mashin ga no wala mooto ga no ɲga bumbo da ba boray kaŋ ga dira nday ka'kwanda dirawo do mootai ni di da i to naŋgu fo, a sinda haŋkaŋ i gaa naŋkaŋ i ga hari daŋ a ga kala jine naŋkaŋ i ga di dijo din ga noodin no i ga hari say ka daŋ safun ka ziiri nda ka'kande ragga ka tuusu doŋ i ma di ɲgay jine matekaŋ no i ga di ka dira nda zama da manci da te ziibi, da manci i ga tuusu no ni di i si di ɲgay jine ka boori. Yaadin no ba waŋkaŋ go fu ra mo, da te ziibi, kala da i du ragga ize kaŋ ga tuusu, doŋ i ma di ɲgay boŋ a ra a maga se no amma da i si daŋ yaadin.